كنفضل تكون عندي القدرة على التحدث مع راسي في المستقبل لان الماضي قض مضى اما المستقبل هو اللي باقي محدثش هو اللي منقدروش نغيروه الماضي لا يمكن تغييره ولكن المستقبل ممكن ان الانسان ادير شي مسائل باش اقدر ابدلو